Kua reta mbaetɨvi ore rogua jeta rupi, ani roñovatu oreyeɨpe jetarupi, jaeñoma roeka oreyeɨpe jokua ara roiporu vaera, ani oñeñono vaera tembiupe, kutɨ gui mbaetɨ roeka jeta rupi roñovatu vaera, kua oyapo omaemevareta,